Uunene ohandi penduka pontano hapititha omilongo ndatu, shaa ndapenduka ohandi hi ne ndika tondoke, andi tondoka ngaa mosikola shaashi oha ndizi mo- momuhandjo gosikola, opuwo shandaziko tandi ya ne, andi andi andi ya ndi tuleko eenglo dhandje dhoku tanga omuwa gwandje, andi tulako eengalo eminute omulongo, andi galikana, andi kiikosha, sha nda kiikosha andi gwaya tandi zala, omathimbo gamwe ngee otandi hi kosikola, ohandi kangula iikutu yandje manga inandi ka kosha manga inandi kiikosha, shaa ne ndamana okwiikosha noku zala ngano, eewa shaa ne nda kiikosha nokuzala, ngaye andi ningi ne iikulya yandje yoku lya ongula, ethimbo limwe ohandili okatete, ethimbo limwe ohandi li otea nomboloto, shaa ne ndali ngano, poheyali neminute omilongo ndatu mpeya ngaye otandi ende nduuka popate ndika konge ohawuto hoku falandje kosikola, okuza mpoka pohetatu, sigo opone, ondili kosikola, omathimbo gamwe ondili kotshipangelo ndili naavu, omathimbo gamwe ondili kosikola andi longwa, okuza ne mpono momukokomoko okuza pohetatu sigo opone ha pititha omilongo ndatu Okuza ne pohimwe mpee, se atukalya omusha, omusha ne ngono, thimbo limwe onda kutha kegumbo, omathimbo gamwe nge kandina andika landa kokasitola ketu ha keli kosikola, okuza pone hapititha omilongo ndatu, ngaye andi zimbuka ndika konge olefa handje, shaa nda kongo olefa handje hoku tshuna komuhandjo, andi kiikosha, shaa ndiikosho andi kothapo uule wo wili mutu sigo opo hamano, ngaye pohamano andi penduka andi keendamo, uuna ndono ngeenge ondina iikulya mo- mo- mo- mo freez mosikopa handje hoku ta laleka, andi andi inyeke ike ndele tandi li lopo hetatu mpee, nge kandi namo tsha okuza pohetatu mpono andi hi ko- ko ndika teleke, andi kutha iikulya yandje ngaye andika teleka mutu andiya ndilye ngaa pomulongo mpo, tshiikwa telela kutya esiku ndono andi teleke tshee, ngeenge andi teleke ike omakoloni nondjushwa, owili oha gwana oku teleka, maala ngele andi teleke nande iinima oyindji, mutu eewili ngaa mbali, andi kalya pomulongo, okuza pomulongo mpeya ka ngele ondina iithigilwa longa yandje, andiyi mana sigo opo mulongo nambali, ngaye pohimwe andi andi galikana, andi tshuna ne andi kotha, iyaa. Mbyono oyo nee iinyangadhalwa uunene handi longo mokati kotshiwike, okutsha uunene nomoweekenda, moweekenda onda onda onda andi popi ne olyomakaya nosoondaha, ondina ngaa inyangadhalwa yimwe mbyoka handi ningi natango inayi felako kiinyangadhalwa mbyoka handi ningi mokati kotshiike, moweekenda nee. ethimbo lyandje lyoku vululukwapo, ngano andi penduka pohetatu nenge pomugoyi, uunene nge onda lala nda loloka esiku ndoka andi penduka ngaa nande opomulongo, sha ndapenduka ngano andi kiikosha nande omotshipala, andi talako ngaa nande oka- oka film kandje ko- ko- koo- koongodhi handje mutu uule nande owo wili, shaa nda kiikosha ne meshulilo tshiwike mono molyomakaya, shaa ndiikosho motshipala, andi ningi okaama kandje kokulya okatete ike nenge omboloto. ngaye andi tala oka film kandje kongodhi handje, ngano uule mutu wo wili, ngeenge ondina iithigilwa longa yandje natango, andika kuutumba uule nande owee wili dhili ine ngeenge oyindji, ngeenge iitshona, eewili mbali odha gwana, opuwo mosoondaha, ngeenge mosondaha moka andi hi kongeleka, ondi ondina oku penduka poheyali, andi galikana, andi kiikosha, andi zala, andi ningi okulya kwandje, sha ndaningi okulya kwandje, ngaye andika kwata olefa handje ndihe kongeleka, ongoleke ohahi kala mo nande eewili ndatu, ngele okuna iinyangadhalwa oyindji a hihi sigo eewili dhili ine Ngano atu zimbuka ne pomulongo nambali, ngeenge ondili ne nookuume kandje ta tuhi nande oko kapana, nge kandili nookuume kandje andihi ike nduu kilila kegumbo, andi kotha ne okuza pomulongo nahimwe mpeya sigo okomatango, komatango hwiya ngeenge ondina <hesitation> omuzalo gwandje gwa pumbwa oku kangulwa, andigu kangula nda ningila otshiike shi tsha landulako, eshulilo tshiike landje otsho hali kala ngaa.